Ọdan ka gaa lọba, aleyi tuwajẹ chii aloo ya k'ọbaa ma ọdan ko biọ gla ajọọ eko no ke biọ glan ajọọ, eko naa le tọọlunu ọchọọchi alẹnkpọ hẹ akuu gu bẹfrum lọọ ako nyọi l'iye gwa, oliye gwagbọbu ekoi wa duua alodre prepare bẹu alodre ya kpo bẹẹ uteblu gbeinu ogaa lele ogaa g'uuklo ake tub oyọile ọma ayajẹ mlanu ayọi kọka mlanu yọi kọka mlanu jaa gbeeko no le le kwẹyi alogoa kpo. Uwe no gaiwiyea odan kai t'uhanga k'olunu na gaa l'uhangaa ma n'uwe no duwọ kanọọ gai w'iyea a gaa kuwea akpo aku bi nyẹ ga naa ge gbaa yọn kaa alọ gba lọlọlọlọọhi gbọbu ẹkọọbako ke le w'iye. Oke nm'uklọ iwọlẹ akwinya nyọi jilanu ọwẹ, amiẹkpa no bia, al'odre kunu tutu gbọbu ekoi w'ọlẹ Amiọọ ẹkpa boobu no l'uwe pla ẹmaa ake l'uwea kpo anyọi lọ kpona kwọọ kpo bẹchẹ ke l'odre kunu kpo bẹodenya ẹgo l'odre kunu gbeyinu ogaa l'odre le ake kw'ogoo kpo, owẹẹnkpọ nee adọọ ka ọi gwiye nẹ okanọi gwiye boobu akwẹnkpọọ lọọ oke liye gwa aa ke gaa ba ake gboo nmioo mẹẹbẹ nai ne tu ẹchẹ nya n'achẹ ge ma baabanyai le bọọdọa aake yọi mọọ, achọọ ẹchẹ noo, ayiipẹwa no l'ẹgbadẹ tuwọ akwokuu kpo taajẹ alọ t'ainya agaipiinu oflọchii ba alabọ fiọ kpẹkpẹẹkpẹ akọọ ẹchẹ naa cha ichilọa ahii chẹcha ọọma liya gẹnoo koocho ọkpanim, ale dọọ liya. Olẹcha chuwọ boobu koi kaichọọ noo oke l'ẹgba dẹtuwọ ka gboo d'egba tọọ noo ọọma ilọhin